في يوم من الأيام كان في شبح بيخاف من الضلمة و ده عكس الأشباح لان الأشباح كلها أصلا بتظهر في الضلمة بس هو استخدم القوة اللي عنده او ال ال الخصلة اللي عنده دي في ان هو يساعد الناس بدل ما يخوفهم لان هو كان بيخاف من الضلمة ف دي حاجة غريبة جدا بالنسبة للأشباح فبدأ ان هو يساعد الناس في الخير و بدأ ان هو يعمل حاجات كويسة للناس